Pataloha misy ny pataloha tioba ilay malalaka be reny fetina mianatra, misy ny kargô fetina miasa, misy ny joginina sy ny siorvety ah fetina mihazakazaka, de misy ny pijamà fetina matory, de misy ny pataloha jeans fetina miasa, de misy ny pataloha velondrirana fetina mivavaka.